Ekintu eki ndiikiririzaamu munonga, n'okwe barakweta obwetwaze, nikw'okukwata mpora ebintu. Ndakira kukigamba mu Rujungu konka mu Rukiga ni nk'oku woogira ngu omuntu aratambura mpora arahika aharikuza, waatambura speed, oratomera. Hariho n'orufumu ruragira ngu bugubugu tezaaza mpaya. Ebintu byona n'okubikwata mporampora mbwenu oyetonzire ora- nibwe orahika nibwe orafuna, nibwe orabona ekyorenda kandi nibwe orahika ahorikuza, nikyekyo.